أول وظيفة كانت في مجال خدمة العملاء، استمتعت بها لأنها أعطتني فرصة للتواصل مع الناس والتعلم على كيفية التعامل مع الطلبات المختلفة.